So ngoonga ngalaa nokku amen gaa. So a ƴeewi luhemeji ɗii, faaboto ɗi tan faa ɗi ñaañoroo, maa faa ɗi kaɓoroo ɗi ndeentoroo kulle kuurɗe e banngal ladde. Jon kaa e ko yiɗi haɓude e majji. <hesitation> Luhe carŋiniiɗe ɗi jogii.